A Mɛɛ zunh Tayilandi yirɛ, anuh bɛ wurahan beso sina ,bon han filimu ra nɛ wawe dɛɛ, avɛke..........avɛk laktɛre Tim.Lɛ wa welo Tim, aro w yorba sama na ,domke to ho zan'obara yura nɛɛh, vezetasiɔ minri matete.mɛnbia cururu minbin siritu samana.